Achame teta amu teta kokona chego. Alue chego, aldai chego asomesane laagok. Kona moek kora koyekaet, moita aalde kora atartekei eng paisyosyek chu.